ईरानी व्यंजन ल फारसी व्यंजन तको केहे जाथे। ईरानी व्यंजन म प्राचीन व्यंजन बोल्ड फ्लेवर। अउ सांस्कृतिक विविधता हावय। ईरानी व्यंजन के विशेषता ये हावयं। नींबू अउ केसर के उपयोग करे जाही । फल अउ नट के संग मांस मिश्रणअंजोर। चाउर पकाये के अनूठा तरीका हावय। ईरानी आतिथ्य। भोजन सूक्ष्म रूप ले मसालेदार। स्वाद अउ रूप म नाजुकअंजोर। आमतौर म गरम नइ होही।